طبعا انا ما اجدر انام لو في اي صوت داخل البيت نهائيا او خارج البيت. خاصة صوت السيارات صوت حفحفة الكلاب. كمان لو في احد داخل الغرفة عندي يتكلم او احد يتحرك داخل البيت ما اجدر انام ابدا.